ग्लोबल युनिटी म्हणजे संपूर्ण विश्वभर वांगडा यों एकजूट जावपाक शक्य आसा। जर तार प्रत्येक मनिस आपला कर्तव्य मनन समजन आपल्या देश बंधु वांगडा सतत्यान आणी प्रेमान राखात तसोत बाकीच्या देशा च्या लोकां वांगडा बारो वागात जातल्यार किद्याक ही युनिटी जाऊची ण्हा ऑब्वियसली जातलित आणी ती जाउँगात जाई द्वेषाची भावना पैस करुन आमी एकजूट जाउँग जाई मगेऱ कोण कोणाच्या वाटेक योवपाची हिम्मत करचो ण्हा आणी झगडे जाऊचे ण्हा।